Los conejus gastan las sus orejas pa oyel i detetal sonis nel su alreol. Las orejas delos conejus son mu sensiblis i les premitin d'oyel sonis de mu largu i que sonan mu decaínu, essu les ayúa a detetal peligrus i a escapal tamién delos predaoris. Tamién las orejas les premitin de hondeal la calol enos dias assín calorosus. Assina es que destinguimus que sonin conejus dendi bien largu.